Äjtzi ispäkpa't kesu nyä'ijtupä crema, keso keso normal y keso nyi kyojtayajpapä' niwi, ät äj nkeso ku'tpa't cuando nä't ntzäkpa ä ane pijpapä y nkete'pa't o ntzäkpa't ä ä äj memelita jejtzye't nku'tpa.